Ny koleran'ny manga mazava a fa fijerevako anazy a dia ny lanitra izao jerenao a, dia mangamanga ny lanitra. Ohatra ohatra an'izay dia ianao koa izao mandeha anao a, mandeha mizaha, mandehandeha agny anao dia mahita ranomasina koa dia mangamanga koa ny fijerevanao an'igny dia efa hoe mangamanga koa igny izany.